एसका हेर्ले त हमार घरैवोरी कुकुरा क सम्स्या कथी हसइ त जर लगलहि, हसे सर्देसइ, हसे कुनुहु पुरै कम्जोरी हख्के लङणो <hesitation> लङणा हलही इसब कुकुरन देख परेवाअला समस्या ।